Injé énukuréén yaan irégmé nisébiyé duniyee yo yoomé énaab. Wacimé injé bu gasébi énaab, mara énaab baŋapérol bujagut; néni néramba néŋapuli, éni unaŋoor mat utiŋul sundo aw bélo nucéét. Mara nang aŋapi babaaj buniiw ban ank akando, buniiw babu néni bujoow fusimi butiiŋ ticé bo bémugi; yo écimé énaab injé ihagihutol.